L'edücasiun al e ëmpurtanta, al e ëmpurtanta l'edücasiun ën famìa e l'edücasiun a scola perché la famìa e i insegnant a mustu ai maznà a cumpurtese bin, a rispeté le autre persun-e, le coze e al e verament ëmpurtant edüché bin i maznà